Ngone malu maluku utara oka atau khusus loloda manege nanga o kia nanga bahan pokok makanan manege o kia <hesitation> nanga inomo manege <hesitation> <hesitation> o popeda, trus o kia bole de sibi manege maka o kia inomo inomo o secara turun temurun manege sampe ange mane kuliner atau makanan pokok maluku utara de khususnya loloda manege biasa wo ojomo manege.